To ɗum waɗdi haala yi nayi Ted Kingdom kam, walaa ko waɗantam to ɓernde banaa. Sarawna yaajo ingla. Sarawna yaajo ɗo kam debbo wonta ɗo, debbo mawɗo ardiiɗo mo neɗɗaaku, bawɗo ardaare.